Kuugal jei miɗon yi'a laatan mi waawi kuugal man masin Miɗo waawi waɗde gollal e fannuɓe laawol e jamii sabu miɗo yiɗi goɗɗum e jokkondirɗe. Miɗo waawi waɗde sabu mi foti caɗeele, miɗo waawi waɗde caɗeele.